عدد النوافذ أربعة <hesitation> في كل غرفة في نافذة والمطبخ له نافذة <hesitation> تطل على حديقة جميلة جدا، <hesitation> أحب النوافذ وأتمنى إنه يكون عندي فرصة إني أوسعها أخليها كبيرة جدا، علشان أبقى مستمتعة بمنظر السما والطبيعة.